sjávarútvegsráðherra ætlar að einfalda álagningu veiðigjalds og tengja gjaldtökuna meira afkomu sjávarútvegsfyrirtækja samkvæmt frumvarpi sem hann kynnti í dag hlegið var að Donald Trump Bandaríkjaforseta á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í dag þegar hann hélt því fram að næstum engin ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði áorkað eins miklu og hans eigin Bretar fóru fram af miklum fautaskap og í bankahruninu og þeir skulda okkur afsökunarbeiðni þetta segir Hannes Hólmsteinn Gissurarson sem vann skýrslu fyrir fjármálaráðuneytið um bankahrunið

Reykjavíkur skoruðu í dag á borgarstjóra að láta af byggingaráformum á

fáheyrt sé að jarðneskar leifar fólks í vígðum reit séu látnar víkja fyrir hóteli á annað hundrað ítalskir hermenn sinna nú loftrýmisgæslu yfir Íslandi á vegum NATO það er einstakt að sjá norðurljósin úr lofti segir

álagning veiðigjalda verður færð nær í tíma þannig að gjaldtakan verði meira í takt við afkomu sjávarútvegsfyrirtækja hvorki á að hækka né lækka gjöldin samkvæmt frumvarpi sem sjávarútvegsráðherra kynnti í dag það er óhætt að segja allt sem viðkemur veiðigjöldum sé hápólitískt mál og aðferðin sem notuð er til að reikna út veiðigjöld er ekki öllum auðskiljanleg sjávarútvegsráðherra kynnti þingflokkum stjórnarflokkanna frumvarp sitt um álagningu veiðigjalda í dag hann segir að tilgangurinn sé hvorki að

hækka né lækka álagninguna stærstu áskoranirnar

eru að færa álagninguna nær í tíma þannig að hún endurspegli betur afkomu og rekstur sjávarútvegsfyrirtækjanna á hverju ári og hins vegar að breyta stjórnsýslunni og umsýslunni með kerfinu og gera það einfaldara og skilvirkara þeim sem vinna í greininni og þeim sem þurfa að vinna með hana samkvæmt útreikningum ráðherra nam

veiðigjalda sextíu og þrjú komma sjö milljörðum króna árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og átján ef frumvarpið hefði verið í gildi á þessu tímabili hefði gjaldið numið sextíu og fjögur komma tvö milljörðum samkvæmt frumvarpinu verður útreikningur veiðigjalds færður til ríkisskattstjóra og veiðigjaldanefnd lögð niður álagning veiðigjalds verður ekki lengur byggð á hagtölum Hagstofu heldur rekstrarupplýsingum sem skila inn til ríkisskattstjóra á að draga úr flækjustigi veiðigjalds með því að einfalda gjald á lítið veiddar tegundir og tegundir utan aflamarks verða undanskildar veiðigjaldi nema makríll ég treysti mér til að kenna þér á nýja regluverkið á tíu mínútum en ég gæti trúað að við þyrftum nokkra daga í gamla regluverkið enn fremur verður tekið tillit til fjárfestinga í sjávarútvegi þegar

gjaldstofn veiðigjalds verður reiknaður þá verður veiðigjald eingöngu lagt á veiðar en ekki á hagnað fiskvinnslu líkt og nú er hvers vegna er það og miklum fjármunum vegna þess ríkið verður

ekkert af neinum fjárhæðum vegna þess það er langur vegur frá

ekki lagt gjald á fiskvinnsluna við erum að reyna að skilja hana frá vegna þess að þetta er gjald fyrir það að nýta

að ákveða verð á fiski til bóta fyrir útgerðir það er verið að er von á tillögum eða frumvarpi frá ég geri ráð fyrir því að við leggjum fram breytingartillögur

þið ætlið að fjalla nánar um veiðigjaldafrumvarpið í Kastljósi í kvöld já

Donald Trump forseti Bandaríkjanna uppskar hlátur á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í dag þegar hann hélt því fram að hans ríkisstjórn væri sú sem hvað mestu hefði áorkað í sögu landsins Trump boðaði endurskoðun á þróunaraðstoð Bandaríkjanna og hélt áfram að beina spjótum sínum að ráðamönnum í Íran árlegur leiðtogafundur Sameinuðu þjóðanna hófst í dag Trump var framarlega í röðinni kom reyndar aðeins of seint og byrjunin á ræðu hans minnti á ávarp á kosningafundi snerist að miklu leyti um utanríkismál og stöðu Bandaríkjanna í alþjóðasamfélaginu ræða Trumps sýndi að afstaða hans til alþjóðasamvinnu

hefur lítið sem ekkert breyst síðan hann tók við embætti hann sagði að Bandaríkin hefðu stigið djarft skref að því að friðmælast við Norður Kóreu og kallaði eftir friðsamlegri lausn á átökunum í Sýrlandi beindi hörðustu gagnrýni sinni beiting hryðjuverkalaganna var óþörf og ruddaleg og aðgerðir Breta gagnvart Kaupþingi í London ollu því að hér varð bankahrun þetta segir Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor í stjórnmálafræði sem skilaði í dag skýrslu sem hann vann að beiðni fjármálaráðherra um erlend áhrif á bankahrunið tvö þúsund og átta í öðru lagi kemur fram í skýrslunni að það Bretar lokuðu tveimur breskum bönkum á meðan þeir björguðu öllum öðrum breskum bönkum það er að bönkum í eigu Íslendinga í þriðja lagi kemur fram að eigur bankanna á Norðurlöndum

hirtar fyrir

hafi ráðið úrslitum um bankahrunið til þess að Kaupþing féll en Kaupþing var á þeim tímapunkti eini eftirstandandi bankinn á Íslandi þannig að að mörgu leyti voru það Bretar sem ollu því að hér varð bankahrun en ekki eingöngu það að einn eða tveir bankar kæmust í þrot það er alveg rétt að íslenska kerfið var brothætt en hlutir brotna ekki af því einu af

eru brothættir þeir brotna af því að einhver brýtur þá

sem gerðist var að Bretar fóru fram af miklum fautaskap og

gagnvart okkur Bandaríkjamenn voru áhugalausir um okkur og hjálpuðu okkur ekki og Norðurlandaþjóðirnar reyndust okkur ekki vel Hannes segir að Íslendingar megi draga megi þann lærdóm af skýrslunni að við séum ein í heiminum og verðum að bjarga okkur sjálf en fyrir aðrar þjóðir held ég að

að fylgja fordæmi Íslands

veita innstæðueigendum forgangskröfur í bú bankanna og það þýðir að þá sleppa menn við ríkisábyrgð sem hefur óspart verið gagnrýnd og þetta er lærdómur sem aðrar þjóðir gætu dregið af

íslenska bankahruninu Hannes sat í bankaráði Seðlabankans tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og níu og er náinn vinur þáverandi seðlabankastjóra Hannes segir að sú reynsla og tengsl hafi orðið til þess að hann hafi skerpt mjög á efnistökum skýrslunnar í lokafrágangi hennar en hún hefur verið fjögur ár í vinnslu það sem ég gerði

var að í endurskoðuninni á þessu og þegar ég var að klippa þetta niður úr sex hundruð blaðsíðum í þrjú hundruð í hundrað og áttatíu blaðsíður

gat að taka út persónurnar og gera þetta meira efnislegt og gera þetta að skýrslu sem væri um samskipti Íslands við aðrar þjóðir hvað það

gerðist í bankahruninu í stóru myndinni sjálfri ertu stoltur af þessu verki já ég er nú bara nokkuð ánægður með þessa skýrslu ég held að hún verði gagnlegt plagg þegar við erum að sýna sýna útlendingum fram á við Íslendingar erum ekki einhver flón og vitleysingar heldur erum við bara ósköp venjuleg þjóð þó að við séum fámenn formaður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir í tilefni af úttekt nefndarinnar að ánægjulegt sé að hægt hafi á hagvexti hér hann segir að hætta felist í því að eftirlit með fjármálakerfinu sé hér hjá tveimur stofnunum sendinefndin kynnti álit sitt í tíu liðum í Hannesarholti í morgun umsögnin er

jákvæð en líka er bent á ýmislegt sem

ógni rekstri flugfélaga aukin spenna í alþjóðaviðskiptum jafnvel viðskiptastríð geti haft áhrif á álverð og aðrar útflutningsvörur Brexit óvissan ógni

einum mikilvægasta útflutningsmarkaði Íslands og gæti gert samstarf fiskveiðiþjóða í Norður Atlantshafi flóknara og svo gætu komandi kjarasamningaviðræður leitt til of mikillar hækkunar á launum sem skert gæti samkeppnishæfni

segir að þótt fjármálakerfið sé nú miklu sterkara en fyrir tíu árum þá geti áhættusækni þess breyst snögglega og hér á landi sé erfitt að hafa yfirsýn aðalmeðferð í svokölluðu

máli hófst í Landsrétti í morgun en það snýst um milljarðalánveitingar úr Glitni til félagsins

s þrjátíu og átta til að kaupa hlut þetta er í fjórða sinn sem málið er flutt fyrir dómstólum og hafa alls tíu úrskurðir eða dómar fallið í málinu það hefur tvívegis verið flutt í héraðsdómi Hæstiréttur ógilti fyrstu niðurstöðu dómsins vegna vafa um hlutleysi sérfróðs meðdómara ákærðir fyrir Landsrétti eru Jón Ásgeir Jóhannesson sem var stærsti eigandi bankans

fyrrverandi forstjóri og Magnús Arnar Arngrímsson sem var framkvæmdastjóri hjá bankanum þverpólitísk samstaða var í umræðum á Alþingi í dag um

heilbrigðisráðherra segir málið í algerum forgangi og fimmtíu milljónir séu sérmerktar á næsta ári fyrir

í samráði við Reykjavíkurborg og Rauða krossinn það var mikill samhljómur í málflutningi allra þingmanna á Alþingi í dag í sérstakri umræðu um ópíóíðafaraldurinn sem hér geisar og aðgerðir til að stemma stigu við honum á fjórða tug hefur dáið hér á landi á þessu ári vegna ofskömmtunar þingmenn eru sammála um að grípa þurfi til róttækra aðgerða til þess að stöðva misnotkun sterkra verkjalyfja hér á landi

talað var um sorglegan veruleika náttúruhamfarir og kallað eftir þjóðarsátt um viðbrögðin þau lönd sem

þennan vanda á heildrænan hátt þar sem fíklar upplifa sig sem hluta af þjóðfélaginu en ekki glæpamenn vegnar mun betur í að stemma stigu við ofneyslu lyfja og dauðsföllum tengdum þeim Þorsteinn Sæmundsson var málshefjandi og hann sagði allan þingheim bera ábyrgð þingmenn ættu að

taka höndum saman til að snúa þessari þróun við ef að ráðherra hæstvirtur þarf á stuðningi og aðstoð að halda við það að koma

lokinni þessari þessari umræðu heilbrigðisráðherra var til svara og fagnaði samhljómi hún sagði að jafn alvarlegt mál og þessi faraldur væri í algerum forgangi háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson töluðu líka um

og ég vil fullvissa þá þingmenn um það að þar hef ég í algjörum forgangi að gæta alltaf að þeim þáttum og er mér sérstök gleði að geta þess að við með fimmtíu milljónir sérmerktar fyrir neyslurýmisúrræði núna á næsta ári í samráði við borgina og Rauða krossinn og það er í er í góðum farveg bandaríski

til tíu ára fangelsi og skráður á lista yfir hættulega kynferðisafbrotamenn dómarinn í máli hans í Pennsylvaníu ríki kvað upp þennan úrskurð síðdegis fyrr á þessu ári var

sakfelldur fyrir að hafa nauðgað ungri konu í

árið tvö þúsund og fjögur er áttatíu og eins árs gamall tugir annarra kvenna hafa stigið fram og sakað um kynferðisbrot gegn sér fáheyrt er að jarðneskar leifar fólks í vígðum reit séu látnar víkja fyrir veraldlegri byggingu segja sem afhentu borgarstjóra og formanni borgaráðs áskorun í dag þau vilja að hætt verði við byggingu hótels á

framkvæmdir eru nú hafnar við niðurrif við Austurvöll framkvæmdin hefur verið mjög umdeild ekki síst vegna þess að í hótelinu sem þar á að reisa verður kjallari sem fer að hluta inn á hinn forna

Reykjavíkur Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands Þorgerður Ingólfsdóttir tónlistarfrömuður og kórstjóri og Friðrik Ólafsson stórmeistari í skák og fyrrverandi

skrifstofustjóri Alþingis afhentu í dag Degi b Eggertssyni borgarstjóra og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur formanni borgarráðs áskorun um að látið verði af áformum um að reisa hótelið

þar lágu hafi verið fjarlægðar fyrir tveimur árum fáheyrt er

fólks í vígðum reit séu látnar víkja fyrir veraldlegri byggingu þetta er gróf vanvirðing við söguna og minningu forfeðra okkar mannvirki í fornum kirkjugarði samrýmist ekki lögum um kirkjugarða við skorum því á Reykjavíkurborg og byggingaraðila að láta þegar í stað af

fyrirhuguðum áformum sem mundu fyrirsjáanlega valda óbætanlegum spjöllum á þessum viðkvæma og söguhelga reit í hjarta höfuðborgarinnar átján ára kom til síns heima í gærkvöld eftir fjörutíu og níu daga á reki á Kyrrahafi hann hefur síðustu tvö ár unnið á fleka undan ströndum Indónesíu hvorki vél né árar eru um borð og eftir

að landfestar slitnuðu í júlí rak hann rúmar eitt þúsund sjómílur að ströndum

honum tókst að gera skipverjum á flutningaskipi viðvart þeir náðu honum um borð eftir fjörutíu og níu daga á reki en matar og vatnsbirgðir voru á þrotum eftir viku hann drakk því sjó og veiddi fisk sér til matar og var orðinn illa haldinn eftir margar vikur á reki úti á rúmsjó það er algjörlega einstakt og stórkostlegt að sjá norðurljósin úr lofti segir ítalskur

sem sinna hér loftrýmisgæslu á vegum NATO Atlantshafsbandalagið hefur sinnt loftrýmisgæslu hér þrisvar til fjórum sinnum á ári frá tvö þúsund og átta alls hafa níu þjóðir sent hersveitir hingað til lands þrjár til fjórar vikur í senn hersveitirnar

koma að lágmarki með fjórar herþotur og sjötíu til tvö hundruð og fimmtíu manns allt eftir umfangi hverju sinni Ítalir eru hér í þriðja sinn og eru hér nú hundrað og fjörutíu liðsmenn ítalska flughersins með fjórar

f tvö þúsund orrustuþotur samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni er tilgangurinn með veru hersveitanna hér að sýna fram á getu NATO til að sinna loftrýmisgæslu á Íslandi við ræddum við orrustuflugmann að nafni Tony en megum ekki gefa upp eftirnafn hans af öryggisástæðum hann segir loftrýmisgæslu mikilvægan þátt í þjálfun hersveitanna bæði liðsheildarinnar og einstaklinganna sjálfra tæknilega sé ekki mikill munur á því að fljúga yfir Íslandi samanborið við önnur lönd hann segir starfið áhugavert en jafnframt krefjandi flugið sjálft sé þó einungis endapunktur á mjög flóknu ferli sem að kemur fjöldi fólks lykilatriði sé að geta brugðist við á sem skemmstum tíma

nú á tónleikaferðalagi um landið kvartettinn leggur áherslu á norrænan tón í bland við grískan tilfinningahita og notar til þess óvenjulega hljóðfæraskipan blokkflautu

Gunnlaugur Starri Gylfason tökumaður fékk að líta inn á æfingu hjá á brekkunni á Akureyri tónlistarfólkið myndaði reyndar ekki kvartett á æfingunni heldur tríó var í háloftunum á leið til landsins þá að veðri það dregur úr vindi og úrkomu

í kvöld og nótt og á morgun er gert ráð fyrir vestlægri átt golu eða kalda með skúrum eða slydduéljum um landið vestanvert en bjartviðri

Sigurður Jónsson veðurfræðingur

íslenska kvennalandsliðið í handbolta undirbýr sig fyrir tvo leiki gegn Svíþjóð þær mæta Svíum hér heima á fimmtudag og laugardag landsliðskonur í fótbolta hafa samið við United í Ástralíu er besti knattspyrnumaður heims þetta er í fyrsta sinn í tíu ár sem hvorki sjávarútvegsráðherra ætlar að einfalda álagningu veiðigjalds og tengja gjaldtökuna meira afkomu sjávarútvegsfyrirtækja samkvæmt frumvarpi sem hann kynnti í dag hlegið var að Donald Trump Bandaríkjaforseta á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í dag þegar hann hélt því fram að næstum engin ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði áorkað eins miklu og hans eigin Bretar fóru fram af miklum fautaskap og í bankahruninu og þeir skulda okkur afsökunarbeiðni þetta segir Hannes Hólmsteinn Gissurarson sem vann skýrslu fyrir fjármálaráðuneytið um bankahrunið heiðursborgarar Reykjavíkur skoruðu í dag á borgarstjóra að láta af byggingaráformum á

Víkurgarður fáheyrt sé að jarðneskar leifar fólks í vígðum reit séu látnar víkja fyrir hóteli á annað hundrað ítalskir hermenn sinna nú loftrýmisgæslu yfir

Íslandi á vegum NATO það er einstakt að sjá norðurljósin úr lofti segir